आंख की दृष्टि की रक्षा करनी है तो, आंख को धूल-धक्कड़ से बचाना चाहिए। अधिक तेज रोशनी को बहुत नज़दीक से नहीं देखना चाहिए। कम रोशनी में लिखाई-पढ़ाई का काम नहीं करना चाहिए। और आंख की रोशनी को ठीक करने के लिए मछली खाना चाहिए।